Pues canay shix samedia las diez de la noche samel ñesti cosa las seis de la mañana, ósea ti cualto ala aveces amey mas temprano mejeacueñe uma palamora aveces lo llevo temprano a veces las cuatro a las cinco sibitieul paran gucuet meit ditrabajo que mernajiet para mejuacoñe para evitier temprano shi culixhitar la una ran mas vuelta las seis vietipor las diez sa mey aliel mos naran